Kui nangui mejicoñá kjat'e kú ijin tjin kjin eén xi tjin k'ui nangui mejico nangui mejicoñá ku én xi techja'an kjat'e én naxijen ku te tjin xi kjachan en xi kjachan chinanteco m'íre nga castiya ku te tjin ijin tse'e ijin sapoteco m'íngare tse'e ijin te tjin kui en tjin jmanga kitukja jmanga kucha benito juare kui ja kui én xi techjá'an kjat'e ijin én nima naaxijen m'íre xi tsañá xi te chja'an kjat'e kui nga tjin jande tjin tse'e ijin tjinga k'ui nangui kui én xi techjá'an kú kui ijin namíjni nájni skanda nga xixijni kui kichjajójni én kichjajójni tuxi ja tuxi féji kui én énña ngat'a tjéñu tsjuatjin en kucha nga nukjua kúcha nga nukjuaña kucha nga téchja'an kjat'e kú te tjinga jande najmí kucha nga ninda k'ui nangui naxijen én nima xi én nima naxijen xi te chjáa kú tjin xi xukú xi m'íre tsú Tsú nindagajni ya kui najmi xi tjingak'ui nanguijni kui tsu xi nindajni jin mindajni najñu jmanga ndach'jo m'íre jalapa de días kú ja k'ia ndach'jo ku k'ia tjimindajni jin nachjun minda piesajni najñúu k'ia timindajni tse'e tsú tjimindjni nachjún tjimindajni aro tjimindajni nindú tjimindani ijin kichíx'í tjimindajni kun ga ja ji'ijújni kui najñúu kjiakuajande kjikuajande nga bichájni- bichájni manémajni tjun ijin bichájni nga kucha nga n'atsjé chuba'e kúcha nga n'atsje chuba'e ngú ts´ú kuacha nga tji- tjibichá-tjibicháni kú kjia tjimané tjibénguindama ndifa ngu nitjin nga ja kik'enguida ijin tuxi faexu sase'e cuacha m'íre tuxi faexu sase'e kui najñúu tuxi chan manéni xi ma nga chyajun tji b'ejún tji b'ejin nduju tjimanejun nduju tim´neju tjin ijin tjiña'á cuanjande nga ja kikané kui najñúu kjia tichjuya bichá Kjia manguijúre yachjin xi mare kjuya xi mare kjuya maquina kui najñúu ja kjua nindá tsa ts'ú ja kuanindá tsa blusa kjua ninda tsanga singa nga ja kumá kui najñúu nga ja kitsuyari kui chjun xi tjitsindá kui najñúu nga ja tjian dá kui najúu kú kjia nde tjimanguijúnijande xi mare- xi mare tsik'íya xi mare tsináxu xi tsjua b'ení nga ja cumá kui najñújande jande'a tjimané ijin tse'e nga ja tjimi ijin tse'e tjen nga ja kjibaja chuba xi márejande baja chuba ja tjimanénijni nachjun- nachjun ch'óo m'íre nga tanga ijin nachjun ijin kui nachjun ch'óo m'íre kui nga ngaja tjimané kui nachjun kjia tjibakjanyacuajande ja tjib'endundá kui nachjun ngaja- ngaja kitsuya xutajande nga ja tjianda nga ja kitsíya ja kjia tiña'ánikuajande ja tjinkakínre tsa mi asen tsanga tsa jó asen tjininguis'enre kja'é asen ninguis'enre tsa xukú xka'e ya Tsa xuku naxú'e ijin tsa xulú nisé'e kú ja kja'e ja kja'echa asen tjininguis'enre tse'e nga tsjuaxú b'é nga kuachá kú ja tjinga nga ngu ngu asen ngu- ngu asen tse ma ijin kui tsu tsa jmá ya aní ya kutsanga suse ya ja tu asen xi tsjuaña kucha nga tjinindá kui najñúu ja maña kui najñúu xi ngu tsu sá fajoñá-sá fajoñá kui najñúu ngst'a'a nga ja xki tjun ni'í xa'e ni'ya ya xa'a ni'ya tsa tjun tjibatecháma sta tjimanéma tsa tji bichima tsa ja mí xa xi tjiña'ama tjun kjia tse mijñaju tsanga ngu uráa kutsa besen uráatse mijñaju chjine ja ngúuchi ja jóochitse nindu xi ma jande tséjima faet'aña kui- kui najnñu kui chji kui bata xi tjindajande ngat'a'a ja tjin- tjin xa xi mí xa xi tjiña'an nguisa kú ijin nga ja kuma kui najñúu nga ja ku kitse nga ja kumá nguje chjine kjia tjimañéni Nde tjimanéni kui najñúu nga ja kikané kui najñúu ja ijin tjichasere tsanga jmá jindiunguire tsanga jindiungui nachjun ya tjichasere tsanga mí xi tsanga kitsiya najñúu ya tsanga- tsanga jmá kichjáre kingu ngui jó nindu ja ndetsanga jmá kumájire ijin kiña'áji chjine kú nga ja kuma nga ja kixí kui najñúkuajande kjia tjib'ejíniji nga ja kis'ejun kui najñúu nga ja kumá ja kuchjayeniji ja tsa tjin xi fa'ajande tsa fa'a jmí ya fa'a 'ya xuta xi fa'ekuajande nde k'ui nanguijni kú ja b'atse tanga tjin xuta xi chji mare najñúu tjin ja chjíchi ch'ajni ngata'a nga ni'i tjiña'á ja chji nachjun ja chi najñúu kuja kuikjua nga chjiíchi ch'ajni tanga tjin xuta xi tsjuayájímare xi sasénjíre ijin kucha nga tjich'ajni kui najñúu kucha nga mí precio xi chjinenguijni jin ngat'a'a nga ja chjí-chjí mare jmí kuu Kú ja chji mare jmíi kú ja tjin jmi tjin jmí xi ngúji- ngúji najmi tsú xi mí precio chjinenguíri kú ja k'uechjiri jmíi ku ja tekuíni ijin nga ja nga ja kisteñaajnijande kui najñúu kú ja ndekui nde minandíjni kja'e nde mindaníjni nde kjuaña'ánijni nguisa kui najñúu ja- ja kuachátse tjinixajójni kui ijin najñúu kui tsújni kutsamíi ja tsa tjin jande tsa tjini xutajande tsa tjinjnijíi ngu- ngu sobrino ngu sobrina 'ya tsa ndichji tsa 'yájande tsa tséji ja kuí xi kuateñá tsa ngúchi tsa jóchi najnu ja kuamacha tse tjin ga nixajójni jin kui najñúu kúú ja kja'ejandeya nga nde ña'anga ijin nde tjinga ijin ña'anga s'uí k'ui nanguijniya ña'á s'sui bitju s'ui septiembre ya octubre ya ja tse'e samik'ien tanga ja tsanga ijin xiyamájnu nga tse'e ijin Tse'e enero chatutsínre kucha nga ma enero febrero nga enerosa ijin nga ja s'ui rey tsúre nga tse'e s'ui rey xú ja k'ia tjibakan piñata ninguxi ya tjiñ'a ya tjiba'ere tsanga ngúchi tuaxi niskindi febrero ní ja tse'e ch'asen tse'e cha'sen kú ja ijin s'ui candelaria m'íre kuijande jatsanga ma mixa ja má kú tsanga najmí mixajíjande ja tukuacha fa'yatsé ndiyatejande natjunia tu kuacha fa'ayatse natjunia fa'aya ndiyatéjande ja tsan tjin xuta xukú xuta xi tjimaya ninguxi ja kui tsé tsi'in ijin ngu kjuachakún tsi'in ngu rosariotsé kuamáchatse xi ma febrero ndibaní tse'e xun tikja tsa abril marso kutsa abril mejere kú ja tse'e xúunsa ja xki nga tjich'á-tjich'á cru ndesu ja nguije xuta faejande fae ninguxi nga Nga ja ch'á ijin ch'á ndesu fa- fa k'ejñara crú ndesu tjenñajande ninguxi biejnénijande biejné tjun ja kjua'aya nguijení ndiyate kjua'aya ngujení ndiyateya xki estasion xki kúcha nga tsuba crúu xi be'e xuta já cha ninguxi kú ja kuacha kisasen namíña jesú namíña diu kuacha kjuae kú nga ja ijin ja xi ma jóni ja tukúkuachá májande nga- nga tukú nga xki biejné kjua'aní ja nga ja ngajín'énijande nga ja xabe- xabénijande nga ja nitjin tkunní nga ja ijin ja ijin xabe tkunkuajande ku ja kjia- kjia tjin ijin kjune tejó kjua s'echjare ijin ninguxi ijin kicha kampana kjuane tejó kui xi ijin kjua'aya nga tajñú fa'aya ndiyate fa'ayani nga nchyisen kjua'ayaní nga jñúu nga ja basen nitjen kjuaení nga ja viejnéjande kjia nga kjuakañají namiña diu m'íre Ja kjuae jande nga kjuae natjunia maria kjuae tjenguire kjindi'e xi kjiya kaxa ngata'a kuakjañají kú nga ja kumájande nga ja- ja k'ia ti- tijñajande nga ngu nitjen nga tijñanda namíña diu k'ia b'endu xuta xi já xuta cha ninguxi míre kía b'endu calbario nga fañajíxu namiña diu kuinga nga ja kumájande nga ijin nga ja xubatoní ja kjuane tejo kjuatjux'are kicha kampana kjia kjua tjux'are kicha ninguxi ngat'a nga xabe kú biejne ja kis'ejñú ngasundée m'íre kú xubato nga ja fix'ajingajóní kjia kuanguíkuajande ja xá tjián xuta xi tsjua limpia xi batechajunxuña bate- batechajunña xikúcha tsjuaña ngu tjin tsanga batechajun batechat'aña xuku kjua tsikjien xka- xka xungajo ya kutsa xka limunaria ya xka kui- kui xka xi kuatsichjenrijande nga kuatechajunri kú nga ja kumájande kjia Kjia inchya fáe ijin kjia kjuaeni kua tanga nguindengui'ejande juegoya kju'e tsiton pelotaya xutaya ngat'a'a ja fa'et'ajni familiajni xi xín tsuba ku xi tsubasa xukú mejicoya tsa xukú ja jma nga ngande jmanga kjinjande kú ja kjua'et'ajni xutajni ku ja kui xuta xi inchya fa'e tsiton inchya fa'etsi'injande ijin jmanga m'íre nitjan k'ia nga tjian kampo tjin kampo tjinjande kú k'ia fae tsiton kú nga ja kumá kui ijin kam nga ja kumájande xi juego nga ja kumá nga ja jé kjua nga kitsiton xutajande kú kjia kjuae ijin kjuanéni kicha ngu xi kicha kjuane ún kjuanéni nga ja tichjuñajaní ijin yachjin ngat'a'e ja kuanguijoní namiña diu ijin ninguxi ja nga ja kuanguijoní namiña diu ninguxi kú ja kjuení ijin ja mání fanango nga jñúu kuí xi'a xi abril mayo dia de las madres ndibaní tse'e- tse'e náañá niskindí ndaxujun fae fájo maistro fabixíjú maistro tsa kjuane Kjuane jan ya kjuane ñujú utsa kuane ún ndiuma asen fajo maistro kjua sejó mañanita niskindiya ja kua tsjuare kjua kjuae ijin kjua tsjuare mañanita'e ná'e niskindi kuachá b'emá maistro ma- mayo junio ja já ndibaní xukú xi chja clausura'eniskindí ndaxujun agosto ja já ngují najmí tjin nda tse setiembre. setiembresa nga tjiaúñujú setiembrení nga ja bitju tjúnni nga xki ni'ya xki ni'ya fae ijin namiña sa miyé kui s'ui'exi beintiocho bein kagin ku kañaja tjin s'ui kjiakua setiembre kú tanga ja kuacha má jande ijin nga xki ni'ya kjuae kjua sasen namiña san miyé kú ja jmanga kjuichú ijin namíña sa miyé ja tsa tjin xi sakuyáchire kú ja kua tsjua ijin ja tsa kafe ku nipan kú tsa tjin xi kú kja'é nde kjuichúni kja'é ni'ya ja tsa ndayajóchíya kotsa kafeya kotsa nchyajaya ja kuachá kjuamajande kuacha kitsi kuachamánga Kú ijin nga ja ngají'énijande kajin sa kjia kuajande nga kjuae ijin máre mixa- máre mixáa cuajande kú ja tsa tjin niskindí 'yá xi tsi'in primera comunionya 'yá xi kjuastendaya kui ja kuachamánga kú nga jakumángajande kú kjia kjuama ijin kjua tsi'in tsa fanango kajin sa ma fanango ja k'ia tjinitsjuajo sa miye tjiya tji mangui kañaja sa kjia ijin kuitjuju sa miye kuitjandaejo nguije tjengui kuitjandaejo nguije xi tjinre lancha xi tjinre ja k'ia tjimantjenguire sa miye kjo tsa mí xi kua k'ia kjuatenguire xi kua tsikjanée kú kjuae tenguire musica ya tsa marimbaya ja kjuae mijínikuajande ku kjia kjuae kuajande kjua'a kjuaení k'ia nguije kucha nga ndiyate kjia kjifane tenguire musica kú ja- ja xuta xi sacuyare kú Ja kjua tsicabi tsanga ndifaya tsanga tortaya tsa mí niñuchijande tsa mí ndajña xi kua tsjuare nguije xutajande xi- xi kuacha kijo namíña sa miye kú ja te kjua- te kjua- kjuamání tsa fanango kañaja kuachamá octubre ndibaní tse'e sa mik'ien ja tjin xi tjia'ún sa octubre jande kjia kjuae tjin xi kjia bayá ijin niñu tsjú kjuayá niñutsjúya kjuayá tsa ijin janga mí kjin niñutsju tji faya kú kukjua nga xati batuts'inre ijin xuta yachjin kú ja ngu nitjin'e sa jande katengu octubre batutsínre tse'e niskindí nga nitjin'e niskindi ngu sa ja tse'e xuta changá ja jó sa ja tukú kjim ijin ngu sa kjima kjimandá ndayajo kjimandá tsa mí kú ja xi kundájíre ijin tsa ndayajo kundájire tsa ndajñáa ngu sa jande ja jó sa inchya be'ere kui nga jó tukú tsa inchya tsinda tsa ndajñáya ja tsa mí najmí xi kjimandá kú ján sa Kjia kuanguí nguije ngasúntsju kuajande jan sa noviembre kjia kuanguí nguije ngasún tsju nga ja jñúu nga ja jñu nga kui nguije kui najmi jande tse'e ijin nga tse'e sa mik'ien ja nga altáa tjim'íre nachan- nachan tjim'írejande nga- nga xukú tsa ya mexáa nga nguije kui najmí tjib'esun nguije ndayajóo nguije jande kú ja ijin tjini kininaxúya xungajóya nga ijin kui naxu xungajóya naxu sine ya kininaxujú jande nguje kú ja kui xi ján sa kuajande ja já kuangui nguje ngasúntsju nguije sen xi tsangui ya nguije tsa ndifa kuchakun ya ijin ndesu- ndesu xi tjiminchyajin tjiungu jande ja kui xi tjimanguich'a nguije ngasúntsju kú kui ijin nga jñúu kuajande kú kjia tji ijin tji basentí sen xukucha nga kjuae nga ngúxi kjuane jin kjuane jin kjuanejin basen tjib ijin tji b'etí sen ndiyate ngat'a'a ja já xu inchya faénijande já cha jande ja xu inchya faéni ja Ngandé'e ja kú kuachá ijin tjiña'a nga ijin ján sa- jan sa nobiembre kui nga kuitsé s'uijande xi tse'etsé kan sa nobiembrejande tse'e maistro nga tse'e nga- nga fa'aya ndiyaté niskindi kúcha nga tjibakúre niskindi ja kui tsé najmi xi inchya tsi'in inchya be'e programa'eya inchya tsi'in ijin inchya tsa inchya té ya tsa ichya sé ya tsjua minchya tsi'in niskindi tsjua mincha tsi'in xukú maistro kú ja kumáni tse'e nobiembrejande kú ndibaní xuku tse'e ijin disiembre ja kjia batutsinre ngu nitjin'e sa disiembrejande batutsinre nga bitjuní tse'e natjunia lupé m'íre kui tse'e natjunia lupe jande bitju kui xi ni'ya xki ni'ya tekuacha tejó te- tengu ni'ya fachja'anga natjunia ndiba nga ndiba chja'a nga ijin natjuniajande kú ja kuanguijo ninguxi kui xi nga kuichjut'are kjua tengu sa te- tengú sa kui nga kjiakuajande nga ja xi kjua tsi'in xi kjabení xi tengu sa jande ja Kua kjabé tse'e nga tsanga ja xi sakuyare jande ja kjua tsi'in fanango- kjua tsi'in fanango kua tsikjienchi xutajande ja tsa mí xi chinéchi kjua tsjuare jande kui xi tejó sa jande kú kjia kjua'ayaní ndiyate kjia ndibaní posada kui posada cuajande ja kui xi batutsinre tjia'úngu sa janda kajan sa kui xi kajan sa jande kañuju kajan sa kjuae ijin kjuae ninguxi kañuju sa kjuae ninguxi kui xi k'ia kua tukja kjindijande kía- k'ia kua tukja ja ijin ja tsa tjinre ja b'ére xukú naminda xukú nanda namichakun b'ere kjindi jande ja k'ia kua tukja ninguxi k'ia kjuae ijin basen nitjenjande ijin kuanikjatjeya kjindijande ngat'a'a ja kjia- kjia ijin kjia xu kuatukja kjindi m'íre kú ja k'ia tjin xuta kjuachakun ja kuí tse xi tsiín kjuachakúun kuitse xi- xi sé jande xukú xi tsi'inre rosario jande ngat'a'a ja faéjíma k'ui xukú chanam'í Kañuju kui nga xi ka kuí xi'a jande ja kjia kju'ayaní xi- xi m'íre nchyaba kjue nú kui kjuaya nchaba kjue nú kú kui nga ja'aya xki- xki kjuanikjanere kicha niskindijande tse'exu xi ma tku niskindi nga ja ka'un utsa kajun sa kjua nikjane kicha tse'e xú xi ma tku niskindi ya tse'eya kjua'ayajo kui nchyaba kjue nú jande ijin be'ésúnre burru tichjungui burru tichjunguijande nga kuitjayajo ja inchya se inchya tsi'in yachjin niskindijande kú ja tjiba'ere chje kú ja katengumá ja kjia ijin ja kjia kuajande kjua k'etí nchyaba kjue nú kjia nde kjua ña'anijande nga k'ia kjuastendaní kjindi tjím'íre nde kjuastenda kjindi kú te kú nga ja tukú nga kjua chakunchi kjimare jande ja kjia kjuané basen nitjen kjuané ku ijin kicha kui kjuané kicha kjuanéjande kampana nga ja kui nga ja kumájande ja kui xi Ja já kjua'ení nu tjatse jande kjua'ení nu tjatse kjua'eni nga ngu nitjin'e sa kjia kjuayajoní ijin kjindichijande kjini xi namíña jesú ijin kjua'ayajoní kui xi kitsikjateya kjindi jande kú kui xi fa'asunjuní ja tjinikixunt'aya tjinikixunt'a tji ba'ére chje jande xi kju'ejo kjindichi'e diu jande